ممكن نعتقد أن <hesitation> إن الكون نشأ من خلال مفجر عظيم، إللي بدأ من نقطة وحده مفتاح بشكل تدريجي، ويدل على عظمة الخالق، أصلا أن اسم الكون هو كله من إرادة الله سبحانه وتعالى، وخلق الله سبحانه وتعالى هو إللي قادر وحده وحده لا شريك له على إحياء هذا الكون، هو إللي قادر عليه <hesitation> إنهاءه، إنهاء هذا الكون. <noise>